Fomba hitako fa <hesitation> ahalalagne maraogny gny karazan-sakafo maro samihafa zagny da ndesigna magnano bazary izy, da laha azognao gny <hesitation> raha ndesignao bazary igny, asaignao <hesitation> mahandro sakafo izy miaraka amignao, zeigny hitako fomba malaky.